Maro zany ny fanatanjahantena maro, ohatsy alantsika am'zay zao: tsinjaky, bôly, <noise> basikety, fianara karate, volleybally, volley beachy, handbally, boula, soccer, tenisy, maro karazany zany e ao course rally sy ny tariny, marobe.